A ie gne kaoroty io zao aniny fa hoe e mahasara maso zao, da sy sarotry aminao e magnety igny na de mizy gn'andro da magnety avao anao da mahita sara avao anao zany hoy gn'olo.